Prima dë tüt deve serne to gestur, gestur d'Internet e pöi serne, serne che nom büté, deve cerchete 'na password, deve fe, a ie ün prucediment ën po particular për fe ste coze e pöi deve segnete comuncue la password da cuai part perché se no se la dizmentie al e ün cazin